<hesitation> reisa o'ko pokong haha' ponna tuheuro tong, nowo' noi ong o'ko ong fingernail ngung tapangung kong, ong o'ko nail cutter toku noi, toku noi riku, onng reisa using ngongkong. Impa noiko ong, noiko ongyori sawing using ngongkong ong o'ko paaro ong tred yii ri`rewunghe, oo ong koiso o'ko, o'ko <hesitation> ong baten o'ko sirewahe ongi reisa, reisa ong pokong o'ko riuku ngoyewamo o'konowakong no'hakong. Impa noiko aii hiya ponna hoko ongi resa ngokuung turong. Ong ko o'ko ong ko koiso nommai ong o'ko ngawakong ong huuru ngung yii o'konowa. kong huuru kitu nopewakong hoiko hoko reisa using ngawakong, hoko tiwo ngawah ngawahe. impa ong noi ko ong o'ko ong oira kii`hee'he using ngawakong ong reisa. Impa ongi kitori impa ururong iyampara ngung ong koh linings nawakong ongyori pekong puri hoko using ngawakong hoko reisa.